Cuisine un nyamunda e leydi Kanada, dun wodi banbanci saboda Kautal al'adaaji e yankiji ɗi leydi ndin wodi. Yimɓe aranon ɓe leydi ndin kama yimɓe First Nation, INuit, e Métis defata ndu e geroɗe, e liɗɗi e ɓikkol lekkol haa e masardi.